Lu tempu nta l’Indonesia è di tipu equatoriali, caudu e umidu tuttu l’annu, cu picca canciamenti stagiunali. Ci sunnu du stagiuni principali. Chidda sicca (di maggiu a ottobri) e chidda di li pioggi (di nuvembri a aprili). Nta la stagiuni di li pioggi, li timpurali sunnu curti ma forti.